नाली साप करने के लिए सबस्ते पहले तो डिडिटी पाउडर नाखें, वार नाली काजे धूनों। निते फिरी खुली नाले रहें तो खुली नालें, पाउडी वाटे, सब कच्रु, जोतरो भी कच्रु जमा है रहें ची कच्रा काजे निकालें। साइट में नाँग देनों। पाने ची अली बन नाली रहें तो बन नाली में तातलु पाने नाखें, जरक वार अच्छु तातलु उखोलतु पाने नाखें, <hesitation> जरक धूनों। ती अली पाने नहीं निकले ते फिरी पाइप काजे खुलनों। पली एक सोरी आवे सापली भाती, ती तीनी सोरी काजे पाने टंका में भीतरे नाखनों। न वार तागु पच्चु, आगु पच्चु, गोधल रहें, गोधल रहें, गोधल रहें, गोधल रहें करें, सब बार साप करनों। न नली ख़राब होई जाए, ती ते खुदिन दूसरी नली नाखनों। निते फिरी इसने ड्रेनेज करीं कोबेची नाखिन, जराग साप करनों, मेट मी टू सोटों न नाखिन।